ମୁର୍ହ ପାଂଚତ୍କୀ ନିକଟମିତ୍ର ଅଚ୍ଛନ୍ତୀ ଲିପୀ ଅନେଶ ବଯାଂସଃ <hesitation> ସୁସମା ବାଈସ ବଯାଂସଃ ତୁଲଶୀ ଅଥରା ବଯାଂସଃ ରୋଜୀ ସୁଲହ ବଯାଂସଃ ପୁଷ୍ପା ତେରା ବଯାଂସଃ।